Iphen pho ku araar pho ipe pho yoor ekpe anaan bo ohle olugh a war puli arooc onom puli aje pho amoogh rookonom sien a loor pho ase pho.